Mah raha aminah magnokana malôha tsisy raha atokisana zany satria o olombelogno zany <hesitation> tsisy mariny zany tsisy olo tsisy olo tonga lafatra zany fa tsy maintsy misy toetra ratsy fô avakeo raha amboarina magnan'igny tsisy raha hoe ino vrai marika zany ehe tsisy zany.